Misy karazana trondro roapolo ato amin'ny fireneko araka ny hevitro kanefa kosa mizara roa ny toerana misy an'izany, misy ny any anaty ranomasina ary koa misy ny anaty ranomamy.